Ah da mahay mifidy raha eky anao ty sa hoa, de raha farane sara sinitry gn'omenao ana, zay e safidinao, da mahay misafidy raha avao koan' anao io da mafy e raha minday anao ka da olo eky anao ty, ze raha sarasara hitako amignegny iny e nomenao ana, da misaotry e.